أما لو تجدمتُ أسبوع في المستجبل، راح أكتشف أشياء وأحداث جديدة، وأشوف كيف إنه تطورت الأمور وأتعلم عن التجدّم اللي حاصل ما بين جبل أسبوعٍ وبعد أسبوع، وأجمع معلومات تفيدني في حياتي، وإذا في أي تحديثات مثلاً صارت في العمل، أكون جاهز أستفيد منها وأكون في الصورة.